اول حاجة بجيب الكياس بتاعة الكريم شانتيه بتكون جاهزة بحطها بحط عليها مياه باردة او لبن بخلطهم كويس اول ما تديني القوام بتاع الايسكريم ببدأ أشوف ايه النكهة اللي أنا عايزة اعمله بيها اي نوع من الفواكه هعصره و أحطه عليها و اقلبه كويس و أحطه في الفريزر لما يجمد هيبقى ايس كريم